Tsy hihinana tompoko, tsy tia an'izany ah, aleo ihany le le hena biôlojika izany hoe ilay hena avy amin'ny biby vao hitanao mihintsy hoe amidy eny an-tsena na vonoina satria ah tsy hay izay fangaroniny avy any amin'ny labôratoara avy any hoe tena hena tokoa ve iny sa sarisarin-kena.